<hesitation> Biby <hesitation> mihinana volo a ataony foto-tsakafo ndraika: panda de <hesitation> gôrila, de fiantraikan'ny i hanina hohaniny io amy fomba fiaignany a: raha vao ohatra hoe izy sy mahita rano a na elaela si izy vao mahita rano de mahita mahita volo izy a de tonga de mihinana an'io de efa afaky hetahetany am'zany, de amin'io koa misy fibra de salama sara izy.